<hesitation> Laha izay ndraiky aloha da tena mitombona ka. Io azaky gny tena soa tsy manimba gny fiaraha-mony; tsy manimba gny filongoan'olombelo. <noise>